Sɔɔ n dikeri degerɔ se'em fu san ni piisa de la fu wan gurɛ sɔɔ la lagum taaba dikɛ biŋɛ yiŋa gee piisa a ni kã'asa sɔgerɔ la mɛ, a ni kã'asa degerɔ la mɛ, a ni lagese ba mɛ fu piiri kina la a uregeri ba la bala. Fu piiri kina la, a lageseri ba la bal. Fu piiri kina la a ko kã'asa. Sɔɔ n iti se'em lagesa ba de la a ka tari nasaa paŋa, aayi a de la Yinɛ yire dibega n de e ti fu san ni dikɛ e piisa tiŋa la ko fu san dikɛ dɔla tiŋa piisa maala kina, a ko kã'asa sɔgerɔ la mɛ. A ve'eri ba mɛ lagesa taaba ti ba ka yeregera zi'an la puan.